Mi buran yidugo mi vonna wakkati ha babal sigugo dabbaaji, ngam mi lara dabbaaji duddum. dabbaaji do voda am mi yidi hala dabbaji masin. dabbaji watan bernde am vela sosai.